Tegna mety malôha izy, izy le mahitsy igny velarinao tsara de pasohinao malôha izy roa ila ila de avake izy akambagnanao izy de fanankambagnanazy izy koa patalôgno velorirana regny le atambatra avy anivo fa tsy avy amy sisiny de igny tsindriagna de alefitry tsindriagna de alefitry.